Yoo êriski ŋgoo-ã, ŋgo gibi di êriski togusĩ yê nû êriski togusĩ yê nû zaga anna-ã êriski yogusidĩ yê ŋgo gibi-ĩ yê šiša hunã, su nûŋuri: Yoo ŋgo gibi di ni êriski arma yê aa yê su togusi, yo anna ni bîdi ni tugandi, yo aa-ã muro, ai aũ êriski kohîe togusoo aša barayini, kôi ndedĩ dogu yiŋgaldu, susu ni barayini, yî ni barayini, yerruũ ni dogu mesel busau Lîbia-ã kor ndedîe togusoo, aya dî tuguruwo, susu guniĩ, ai-ĩ muro yî budi to koo di dugusa tûdušu na murdom sã hoo na ŋgirišiĩ yî arrakini, toi yiŋgaldu susu kînniĩ guyindi. Yo buasu Tûu-ã ha yerruũ Zala ndedĩ dugusa murta ôguzuu ndugani bîdi <hesitation> yî sûni di gunuma su maša nuũ ni yibeniĩ, yoo yau ni yaĩ, yî to huũ ni kînni kînniĩ, kînniĩ ai numa ha ni yeĩ, to koo di huũ ni anna laba taũ ni nubo ni bîdi ai arranuũ ni nduganî dugusa murta ôguzuu nîši, dugusa murdom sã hoo nîšoo, êski di yî gûmiĩ, yî to yau ni kôi to hi nîšoo to di baddu yî gudi odu sûgoi gudi yugó, to di baddu yî yugonnodi wô Zala gûmiĩ. Yoo odu êriski ormii-ĩ, ormi-ĩ muro budi onou bozoo yum turo du gudi haki bozú. Ormi-ĩ dogu tedú haki, kômo mîe kîlo, hamsîn kîlo. To di gudi tennãá yiŋgaldu to dahu-ã kôi yî čîĩ dûski kum turo-ã godoo mannu gudi-ĩ dururi, kôi yî čîde he ŋgiri, to gunnoó nohîe yiŋgaldu, odu kôi to hi ŋgiri nîšu ni yî yeu čawo, togi-ĩ numo gûmie kor to koo di ormi-ĩ ndedi. Anna-ã ni ŋgo ôdurko hi ôdurči, ôdurči hi čindi, bôlimie hunda diddi hi čûdutu ni numa, numa du tugandi, <noise> toi turkanu ŋgo gibi-ĩ. Ŋgo tugandĩ êriski yohudi, yoo nû, nû odu êriski tohĩ, karaha yê, karahaa yuguruwo, yo čôhure ni yuguruwo, yo yina guda to di owona mannu katara čindi, yina guru to koa ni yuguruwo, asuba guda, nû totowor, alamma totoworčunno, yo karaha-ã kôi anna-ã tûrriĩ to kînniĩ nûŋuri. Yoo karaha du yerčundoo, karaha-ã muro aya yerruũ ni imba huna toũ ni buda nua buîa yobuwo yî nuũ maĩ, yum turonnu du dôula gudi ŋgiri, masalan nû Bordo yerruwo Lîbia ŋgiri nîši, to kuĩ karaha-ã budi yunu, karaha-ã budi kulolo, kuma kumayi yogusi, karaha-ã tedi. Kumayi êriski yugobi, kôi dogu yugobi, <hesitation> yoo kumayi kôi yugobĩ yina taa gunua-ã muro marrat bumodi mannu numo gûmiĩ, yî to yamma mannu marrat yau kidehumodi numo ndigiri, <hesitation> to karaha-ã to koo, kôi to di gudi yunu gudi, to di kulolo yuguruwo čôhuri-ĩ. Čôhuri-ĩ mannu alamma budi totoworčunu ni, čôhuri-ĩ su kônuwo. Sûgoi moši yidanú ille kôi numo tigiri čakini, kôi yerčinĩ muro imba hunã yudoo ni eskenu-ã zodi, sûgoi kôi imbi yudoîe yugó, yoo imbi kôi sûgoi hiyenu ni gudi giyirčinîe ni yugó, anna gêrib kadura čû na kadura ôguzuu na anna guyunĩ, kôi to budi gali, saa čû, saa ôguzuu, saa tuzoo čnoo dôula čakini, to koo êriskiyindi, êriski to êriski, nû yuguruwo êriski gali, êriski ŋali hunã kumanuũ numo ŋgiri, yoo kumanuũ wûduro nuã togusudi, kumanuũ ndedu zabndini, <hesitation> aũ nuũ wošio mannu kumanuũ mau ni numo tûkuũ ni sura yeĩ, yoo kôi guru du aũ. Woši čundu njuhatoo mannu, kumanuũ huza yeĩ, mau ni numo tûkiĩ, yoo aũ guru kôi guru karaha hunu zonjunu ni njuhadoo, kumanuũ ŋgiri ni karaha hunã yibenuũ yeu ni mau numo kûrtiĩ, yoo yina mundu gunna êriski nûu-ã kunu gali, gala hunã kuma kumanuũ yina kohiĩ, to hi su yo ôwonni êriski ŋgo anna-ã lôko nani dikundu tugandú, dikundu tugandunnãá <hesitation> tooni ŋgo mannu buda hunda čoopîe yunu čubudîe čoŋgîe yiŋgaldu yôluboo tûrru ni yina taa hazayundu čoopi, tooni yina guru kasuga hunda yidadu ni tigiitu čepu ni yina taa du maša čubudia čoopi, toi- toi nyiŋgaldu. Êriski-ĩ ŋgo tugandi, yohidi, čîidi nû êriski zo aũ guru diki mannu yogusi, <hesitation> diki mannu nû tugani, tûrism ŋadu diki mannu, wûdur yidanodi mannu tedi, wûdur yidanodi mannu, diki mannu tedi, numo guru diki bî ladia borsu du nû tûrrĩ koo, to ni to koo. Yo ŋgo ôwonni anna-ã hakundu dogu tûrrú, dogu, budi dogu tûrroo, balak <hesitation> Sudan walla, Masar, to di gudi balak <hesitation> hakundu tûrrú, to dahu-ã êriski wôku dugusa budi mundu čoŋi. Dugusa mundu yîsidodi baddu Masar, to mannu aũ gunna gunú haki, haki aũ gunna êriski to haki tedú, anna turonna, anna nîe duyundu ni tûrri. A gunna haki tedú, to dahu-ã dogu, čîidi nû sûgoi karahaa yuguruwo, karahaa kunu dogu tedîe togus, karahaa a di baddu sûgoi nû čôhuri yuguruk. Čôhuri-ĩ yuguruwo de kunu kuyo togus odu, kuyo togusu ni ŋgo lôko karahaa čûkã anna nahara mannu ŋgo hakundu to koo di tugandú, nahar turo na čû na gunnoó, karaha, anna nîe yidada gunnodi aũ haki tuganú. Nû čôhuri-ĩ yuguruwo, êriski-ĩ kuyo togus, êriski-ĩ kuyo togusã dôula, dôula du tugandi, anna Amîrik čîkã yerčundu, lidi, Hurans čîka ni yerčundu lidi, yoo Sòudie četu ni lidi, mazun, dôula bu Katar na čîkã ni yerčundu lidi, nû êriski-ĩ kuyo togus, ôwonni wôku budi bui čoŋunodi. Saa dîšee na budi bui čoŋoo, dôula, dôula ha, dôula turo tigiri ni dôula gudi tigiri, saa da dîšee, tûdušu čunoo ŋga yerčunoo mannu nû tigirîe togus, a nû kuyo hunã. <hesitation> yo êriski-ĩ ôwonni ni <hesitation> êriski-ĩ yiŋgallu anna-ã nû ŋgo doga, doga du adiba hundã yûhutú, adiba čoopi, adibi guru, anna-ã adiba čû na čoopi čîidi doga, doga yûhutú, nû êriski-ĩ kuyo togusã yiŋgaldu, aũ guru ni adimmi wô Lîbia yida, adibi turo Lîbiaa yida, adibi turo balak Nîjer ga yida, adibi turo ni dî Njemina lau yida, adibi turo ni balak Masar lau yida, nû êriski-ĩ kuyo togusã yiŋgaldu, ada gunna ôwuri nani ôwuri nani numo turo tedi, ôwuri nani numo turo tedi, ôwuri gudi-ĩ numo turo tedi, nû kuyo togusã yiŋgaldu ada. Gunna haki hayi hayini čîidi ŋgo lôko tosuã haki a kor haki, haki tedú, êriski haki yogusú, yoo nû êriski-ī odu gali hunã <hesitation> (zondu hunā su kînniī nûŋuri, êriski-ĩ yunu su nûŋurĩ, nû anna-ā <hesitation> budi êriski-ĩ kuyo togusã yiŋgaldu kuzo čudurtunodi kôi čidakã tûrrĩ yiŋgaldu <hesitation> nû horkusa ni yohudú, ŋgo anna-ã ereda hunda ni čûuŋgi, yoo ña hunda ni hiliyindi, yoo aa hunda ni hiliyindi, nû êriski-ĩ kuyo togusã yiŋgaldu yerčundoo kumayundu numo gudi tûrri, yoo nû adiba-ã mannu tigandi, adiba-ã mannu bosú, karahaa čûkudo yiŋgaldu, kuzo êriski yugonnó yiŋgaldu. Adibaa mannu êriski tigandîe borsu barayindi, ŋgo adibi êriski yohîe yugó, ômure-ã borsu tûrru nî ŋgo tigandu ni yina čubudia yê yina čumohidia yê čoopu zabtundi nû adiba-ã mura daha-ã êriski-ĩ kuyo togusã yiŋgaldu, mura daha hunda du tûrru ni dôula guda tûrru ni anja čabčundu ni zabtundu lidi, nû kôi kînniĩ nozundu hunã to. Anna-ã muro horkusu yohudú, aũ guru diki adibi yidanú yunu yidanú diki bî ladi borsu du horkusu yohú, bî ladi borsu du tedî dôula gudi tedi buŋa tigiroo ni horkusu yohú, to ni kînniĩ zondu yoo <hesitation> êriski kînniĩ nû <hesitation> kumanuũ ndedî kunu, ŋali hunã nûŋuri kînniĩ, ôwonni su zûnuri, su zûnurĩ nû masalan <hesitation> aũ karayiniî, aũ karayiniĩ <hesitation> čôhure kôči dôula tedi, dôula šišaa tedu karayini. <hesitation> dôula šišaa tedu karayunu, <hesitation> da, aŋgal hunã bui tohi, îlim hunã zûčini, anna guda yê hoktundi, šene guda, anna gudaa ni hanayini, yoo aŋgal hunã ni bui tohi, ai nahia turo. Yoo gudi-ĩ gali hunã aũ wošiyunoo kumanuũ numo tûkiĩ, čôhure he su naũ ni, dôula guda Amerîk, Hurãs, Tûrkia, kumanuũ maũ ndedi, aũ wošiyunoo, yoo ôwonni, ôwonni <hesitation> nduganoo, <hesitation> turkanu nduganĩ gunna amba yida, <hesitation> yina mundu duriĩ, <hesitation> yina mundu hananîe togusi, <hesitation> îlim bui haŋiĩ, <hesitation> dôula mundu duruũ ni yina mundu duruwo, zabndunu nirido togusoo, numo numa lau amba, ôwonni aŋgal numa bui togusi, čuro togusi. Čuro togusoo yina duruã sûgoi numo numa niri ni anna-ã ha wura ni yeĩ. Yoo yina guru duruã du yibenîe ni togusi. Yo yina guru yebeduda du anna-ã ha a koo di yibendu nuũ ni oskoba yeĩ ni togusi. Êriski-ĩ nduganoo yina budi gala čûo. Toi yiŋgaldu ŋgo dagi-ĩ yahatĩ koo, ômuri-ĩ hi ni dîne-ã wura čeni adimmi hi čanar-ã wura čeni čindi. Ômiri-ĩ tuganoo gunna aŋgal turkanu-ã nduganã gunna aŋgal numa zûčuni. Yina haŋũwã kiiduũ ni numo numaa amba amba yeĩ. Nduganunoó de yunu dahu maîe mannu yugó. <hesitation> nduganoo dahu numa aŋgal-ã buyini. Yoo ôwonni êriski-ĩ ŋali hunã karaa ndedu karanuũ ndedu karanũwo, dôulaa guda ndedu karanũwo yina mundu duriĩ. Uũ kara-ã muro yina mundu yida uũ ambaa mundu yida. Karanuũ ni yina taa unda duruũ, dôula guda-ã duruã aya niroo <hesitation> numo numa ŋgiroo <hesitation> zaga anna-ã ambadĩ, kara-ã zaga anna-ã ambadĩ ni oskoba yeĩ. Yoo zaga anna-ã karayindoo îlim hakundu ni du masanaa yinaa de yina yê yibeyindĩ, yina taa gunna unda mbo durumo yiŋgaldu oskaba yeĩ. Nduganunoó êriski-ĩ nduganudo yugonnoó yina taa durũú. Nduganoo yina taa gunna nihiki ni <hesitation> zamdunu ndigiri ni numo numa duna yeĩ ni. Yo ôwonni aya tani torozo nur turo tar, torozo nurã aya čôhuri kôči, čôhuri kôčinu ni tedî Njemine tigiri, <hesitation> Njemine tigirĩ, <hesitation> numo, numo kînniĩ turo bu <hesitation> čabu čî. <hesitation> Čabu karaa čî. Halas muro bu čabu karaha-ã, kara-ã bu karaha-ã ha kôči tet. Karaha kôči tigiri ni čabu to hadurči. Čabu to hadurčinu ni yina yuhata yê, yina yogusidiã yê yina yuhatã yê zaga karayindĩ yê yina taa gunna čuduruã yina yuhatiã ni bas. Numi-ĩ ni soũ du čuduru, zabtu Njemine tigiri, Njeminea čôhuri kôčinu ni, <hesitation> zabtu Bordo li. Odu Bordo liĩ, yunu kara-ã muro amba hunã budi gali kor du muro taa čudurã yiŋgaldu gunna anna-ã ha ni yuha. <hesitation> budi gali kor du čuduru. To koo di anna-ã gunna ha ni aya numi-ĩ Bordaa mannu yuhadî čî, to nuu to koo.